بصراحة أحب أستمع لأنواع مختلفة من الموسيقى، حسب المزاج والمناسبة، أحيانا أسمع موسيقى هادئة مثل الكلاسيكية أو الجاز، لما أكون في مزاج هادي، وأحيانا نحب الموسيقى الحماسية، أو الشعبية عشان ترفع من معنوياتي، فالموسيقي بالنسبة لي متغيرة حسب اللحظة، والمزاج اللي مر به.